Hen nɗe la suinshit yi nda̱ gwapneti, suit ga̱pe hen nɗe la shin y nɗe nong temeke hen yi ama temeke hen ntit ba yeneyi gwopneti ga̱ɗe men nɗa̱a̱n, because bi ga̱pe muop nɗe la pa̱ men yi kei men ɓak nda̱ ɓak ba, ga̱ weel ga̱pe ma̱n de la ma̱ facing yi nanjeriya toh shini ta̱ ga̱na bi ga̱ lutuk, ko haan sool, muop la pa̱ men sool hok kapin ma̱ yok ma̱ ruwo nni ma nlu ma kaat lap dip, kuma ma̱ muen karatu, karatu ga̱ɗe men ta̱ ma̱shin, ba promotion ɓa increment, kuma bi ga̱pe nɗe la weel men ma, mutani ga̱pe ntwoot nyil ngam, muop muop muop nɗe nyil ngam muop waan muop nshit ba nɗasa̱na̱, ma̱n ɗe nɗa̱a̱n ba, ga̱ nie sorl kari sool, muop man men ba muop nɗe la pa̱ state government tong nem local level nni, kuma bi ga̱pe nɗe la ma̱lap yi, ma̱nɗe local level ga̱pe la malap the lest salary, kuma lufuk men ma̱ɗe la ma̱ muen ga̱shak ndip men nni, kume men ma̱n nanjeriya ma̱nɗe ga̱bi men a prisoni ga̱pe muop nɗe la ship mpani ga̱ men, men a aab kwat ga̱pe shini la ma̱ muop la muen ga̱ men ma̱ shin kokari ma̱pa̱ gwap neto bi ga̱zem muop, muop nde la pa̱ men bi ga̱zem yi ba, kaci mik hen, hen zem a dega̱ ɓool gwop neti kasan wuje ɗe muop ga̱ kwal kwal yi nda̱ shugaban kasa. men yi, nie biga̱pe nɗe la muen yi, bi hok wala ru nkek men dip ba kuma gok